اعچبت كثير بشخصيه غالب بن سريع الشاعر لأنه كان يچسد الإبداع و الأصاله في شعره أشعاره تحمل معاني عميقه و تعكس مشاعر انسانيه رائعه أشوف إنها مونهى معاني إنه استخدم موهبته في التعبير عن الهويه و الثقافه و هذا ذكرني بقوه الكلمه و تأثيرها احب اتعلم من تچاربه و كيف أواچه التحديات في زمانه.